Misy dimy akeo fangaro, fangaro tiàko anatigna nahandro raika <hesitation> ra ohatra zao oe mangahazo au coco de anatin'izay a, mangazo a, de coco a, de siramamy a, de sira a, de ampiagna menaka bisika ohatra.